Ina hede de akuise mi lole ane miwai milole tiamine hohoe neu mata mi ane hapiase mo le pai'e ane anea adoi ni hede eha lalu'e <hesitation> sai sepu wenga ana wa ijale yele mata le yele na nemata ni ane hapiase mo lemi mau le ole tai tia si an anea ina do'a wesi na elu si hati nolu sia tapa yelu awe manena nimau le ole lika yele weda yele, utana yele sa alu sepulu utana launi wa yai ahuyei ne yelei na ni waka ni an. <hesitation> Mine mana lini hapiase mo le da lete lete ana mihwai <noise> nena ni ei ha lalue <hesitation> sai sepu wene aweni eha lalui matale halo elu'e ana wa ijale <hesitation> ne milia kai tia si holi yata ne hapiase mo.